छोटो व्यापार चालू करने के लिए बहुत सारे आईडियो होनो चाहिएज। ज <hesitation> जू की बाजार में काई चीज की जरुवत छे, वसी हमका छोटी-मोटी दुकान खोलनी होई या काई भी व्यापार करनी होई। फिर एक अच्छी योजना बनाओनी, फिर इंवेस्मेंट, सामान, ग्राह की काई जरुवत छे, वो चीज अपनी व्यापार में लगाओनी, जरूरी लाइसेंस, कानूनी कागजात भी होना चाहिए, कानूनी कागजात सही तरीका से बनेला होना चाहिए। अनलाइन जो प्लेटफॉर्म चुनना-चुनना पड़े, बाजार छोटो होय वो भी देखना पड़े कि हमका मार्केटिंग कहाँ अच्छी मिलेगी सोशल मीडिया का लोकैशन का भी ज्यादा ध्यान देयनू।